oyi ro o dɛmu a sɛrojua in mi de a we in mi de mu oro bɛ'a bebian uwe ho han dia bena <hesitation> ba sɛrobia bianɛ da mube beso wenu ho a zagu'ar lo zagu'ar mibini lo leopar dɛnɛzi ba yan mibin lo panda ze'an howe we mu besosi lo lutre lo sha-forɛstie lurs polɛr ura'utan ba yan mibin ba torti-marin na ba balɛni blera ba'a bianɛ a in mi de mu sin ba ma tete yirawe a ba dia ji leba a bun mɛ famu'a ma babe